الوظيفة اللي بحس نفسي أكون ممتاز فيها، هي تكون <hesitation> في مجالات الإدارة، التعليم، التقنية، <hesitation> التدريس <hesitation> بحب لإني بحب مساعدة الآخرين، بحب مشاركة في المعرفة، <hesitation> بحب <hesitation> عندي <hesitation> مهارة تواصل جيدة.